Nisëj të çanj vezët në një tas me pak kripë dhe piper. Ngroh një tigan me gjalpë ose vaj dhe hidh vezët. Gatuaj në zjarr të ulët derisa omëleta të forcohet në skaje, pastaj palose butësisht në gjysmë. Mund ta shërbesh të thjeshtë ose me pak djathë ose erëza aromatike.